Ny fomba fanasagna <noise> lamba amy tanagna zao, <noise> alegna lamba regny e, ôhatra malaka koveta antegna atôvigna ragno kào de tôvina vovon-tsavo. De avarigna kào aminje lamba. Izy aminje hososohigny tsara regny osohosoho, misy tasy re rokorokotigny tsara. Ôhatra kô mbô tsy mety miala tasy de malaky savogny, ampiàgna hely de rokorokotigny aminje mandrahapà izy ho afaka.